. Nóliho, ínźe óliwa fóñaso kunõwa, karosu źihaŋemaŋ. . Nákowadiel epla múriŋuwa momuhame e- einiġaɭo momuhaŋ- mohaŋezuni, moinimowabiayani wabiayaminimo. Nimuini karosu, nimuini míta, nimuini áa- sóos búlienisoos, kuśe ókironiġulie niiesa. Dõk momuiniorẽwa koredele afiamiġaɭo vremã wahaŋunuźanexaneźaniġo eforsemã ifonemaŋaġo. Muṗe koġuhaŋeźonen íñi k áa- kúśeġulio koafiamiġaɭo éduni te múnda wákiźaniġarii ni afer éduni, éduni erĩwaġuhuumo búdun. Dõk mósimo wanehaŋeprefereźa ku- kúliliwa, ólilio fóforewa múndema, timiġaɭo inźalae bíḃi. ñásoo miingen kañaḃaenźalae, ee- efasõġaźonee dóreñoo nidomiame éġurele. Ñásoo aminila enźalae bahaleġarosu meñeḃanee néźendo nna pask eñeḃanezalolo, ne- neḃaneexane. Mómusimongen kunana óleźeġaḃe enźalae bahaleġarosu mañaḃanefuoñẽe niġabuob, nafuoñẽe, nafuoñẽe oḃanazimeniġarosu. Dõk moiniiplahe vremã soafiamiġaɭo iplaizunimihem, soamooġo úlu úlu wadele amami.